L'Egitto al e famus për le piramidi e për tüt lon ch'al e grupà a la cultüra di antichi egizi, ën particular tüta l'arte ch'al e staita prima dë Cristo e al e molto famozo për ün muzeo ch'al e ël pi gros al mund ëndua a ie co la tüta la roba ch'al an co truvà ën la tumba dë Tutankamon